Агар ман интихоб дошта бошам, ман саёҳат дар табиатро авлотар мешуморам, зеро он на танҳо фоидаовар барои саломатист, балки рӯҳу равони маро осон мекунад. Вақте ки ман дар табиат қадам мезанам, худро бештар бо олам ва Худо наздик эҳсос мекунам.